ویتنام د سویل ختیځې آسیا یو زوړ تمدن لرونکی هېواد دی چې د اوږدې مودې لپاره د چین تر استعمار لاندې و، خو وروسته یې خپلواک بومي سلطنتونه رامنځته کړل. په نولسمه پېړۍ کې دا هېواد د فرانسوي استعمار لاندې راغی او د فرانسوي هندوچین برخه شو.